Kivɨ nuu ya'vi, kuvi a ke'en dayoo, suu na tikiumi, na ñɨɨ, nika na kanta nuu ya'vi da yukuan kuvi a ke'en o tuku maa ni, nutyi, kumani nuni, suu, tun nkanta nu ya'vi de ke'en o maa, de, ve maa na'nu ka ke'en o da yukuan de koo. titɨ vixin a yu kuee a kua'an kuvia ke'en kuatyi o nuu ya'vi. Tan kɨ'ɨn nu ya'vi jen ke'en nu da yukuan va ya'a kui, ya'a kue'e, ya'a ityi. da yukuan tuku maa ni ve, da yukuan ke'en o.

Suu yaa, yaa sɨɨ kuvi a, kuvi katie'e ni kua ah... jini ni katie'e ni kuvi da yaa ka'an o tu'un stila tyilena. Yukuan kuvi a katie'e ni kuvi inka ka da yaa tyi suu, kuvi ni katie'e ni maa ja suu ntuvi, jɨn... ntuvi kuvi ni katie'e ni maa ja jen ntuvi ta'an ini ni so. A katyi ki ni tyilena yukuan tyi. Sa nee tun nkajie'e, jita yaa jen ntañu'un kuvi ni sikana ni jie'e ni.

A jini ni da tatan la'vi, kuvi da yuku. Da yuku iyo nuu nee o ya'a. Da yuku, jɨn... da yuku kuii kɨ'ɨn ke'en o de, tyu'un on ini iin kisɨ luli jen... yukuan, sikitɨ o jen ko'o o detun... a ini o iyo ku'vi o axin... kajin tɨɨn yo axin na'in kue'i no'o jen, kuvi nuku o yuku, yuku... tun a kitɨ ini nu jen jiatu, yu'u ini nu kuni nu jen, kuvi kɨnke'en o jen... yuku tunkaa ja va, yuku uva vi jen, ɨjɨn... suvi ji, tyu'un on ini iin kisɨ luli je sikitɨ jen yukuan, ko'o o jen suni kuu nuu va'a ini o. Saa ni tun, a kajin na no'o nu jen suu. ijɨn... sikitɨ nu da... ɨjɨn... na titɨ vixin yukuan tyu'un on nu... nee soo jo sikitɨ nuu maa ja, a tikuee... ɨjɨn... suu da tikuee, tikuee vixin, tikuee i'ya va tyu'un nu ini kisɨ, sikitɨ nu na jen, ko'o nu jen, i'ni jin de. Nuu nasaa nu tuun a kuvi nu tun kajie'e kaxe nu, sa'a kajin.

Suu a sa'a o kuvi a ñivɨ jini, jɨn... jie'e da kaa ya'a de kune'ya ja sava ntu ti'vɨ je ityi kɨ'ɨn. Jin nasa'a va'a ityi, natyi ityi, tyi va ve a ntu iyo jen nava kaa jen suu ti'vɨ jen suu. Su kune'ya kuatyi ñivɨ iyo kaa sava, nti'vɨ kaa ja tyi. Nasa'a... nasa'a va'a jen na kune'ya ja, ɨjɨn,tyi na sava kaje'e tee nee je. Ityi sava, kɨ'ɨn va'a ja ityi. Jen suu a maa ña'nu kaa vi a nasa'a va'a daja ityi. Kɨɨn nɨ ityi jen va a jinu kaa.

M.. iyo kue'e saa ñuu ni soma, iyo saa, a sivɨ katyi ki ni kue'e ke'in nuu saa iyo ñuu ni. Iyo kuili, iyo... saa tyii, iyo sa...saa na'ma, liyo, a vii ka saa vi liyo yukuan tyi, a tutu ju kuni o sa'a ja sa kanaji, san.... na'yu ju jen, vii tyu'un jun tatyi ji ka'an ja kuaa to a kuaa tu'un a tutu, kuaa tu'un a jita jen... Yukuan kuvi a saa vii so'o tun jini o iñɨ tyiji ku'u.

Ah... sa'a dani kuvi a tun iyo iin tuno'o jen su tee nee tiñu kuvi a... ah... kɨ'ɨn ityi nuu ne'ya ja nasa... va sa'a ja sava jɨn... na ne'e jen yujin ya'a tun iin tuno'o kuvi ji. Tun iin tuno'o numi ni kuvi ji. Tee nee tiñu kuvi da, ɨjɨn yoso ityi nuu detun a kuvi tyinei... ñivɨ sɨɨn ñuu de suu... Kua'an tyinei soma, ɨjɨn... suu tun na naa kuvi majan na iin tuno'o kuvi ji, tun iin tuno'o ña'ni ta'an axin a... ɨjɨn, nkani ta'an vi ji suu tee nee tiñu kuvi a, a sa'a... tava yujin a detun iin a jɨn... a... ni'i nee kuvi ji nee maa jan suu, ɨjɨn... ñivɨ satatan kuvi a kutu'va kua'an je na nee je maa sava, kɨ'ɨn jɨn nuu kutatan jan yukuan nasaa kuaa iyo maa yujin jen yukuan iyo ñivɨ... jɨn... nee sikɨ majan.

A taji tata ta taji dani kuvi mm... itu, itu jiin je jie'e itu vaxi itu va jiɨkɨn dani nu... nutyi sava kene nityi yute a yaji dani axin jijiaa je nake da maa tyukuan dani ku viji ɨjɨn da yaji dani ya ikuee dani da natyi suni ɨjɨn yɨkɨn. Taji dani tiɨkɨn sava kene yɨkɨn. Taji dani ɨjɨn nutyi lava, tikuitɨ vi tata yukuan vi da tata kene nuu nee dani ya'a. Tyi na iyo ka na tata ɨjɨn sɨɨn kiji kene yatyi. Da yukuan ni kuvi da tata kene nuu viji ya'a.

Su vi tatyi, kajie'e sa stila daja. Kue'e nee da xinatyi nuku daja ñivɨ kunei, se'ya daja. Tee vi se'ya daja jen, ne'ya daja nuu nee ña'an jen jia'nu kuu daja ñɨɨ jiaka ka daja ña'an jen jia'an kunee jin se'ya daja staa na daja. Kuee vitan tyi... nee nukumaa daja a kunejii daja. Tuni ni daja de kaa maa da tan da vatyi va. Ñivɨ ña'nu daja jia'an ka'an, jiaa sa naa yu jin jen. ntu kuvi da de sa'a daja viko tun tukujiee sukuan ni jiaa nuu nee daja so. Nasa kuajiani ni maa da axin nasa kuaa. Kanta xu'un daja tyiso jen kuvi viko.

Suu, jɨn... jianini ni kuvi a va'a tyi a iyo, iyo ñu'un, iyo ityi, iyo nuu kutatan ñivɨ, iyo ve'i kutatan ñivɨ, iyo, jɨn... kue'e nu iyo... kaa nkanta iyo ñuu ya'a jen suva'a iyo ve'i tyi tyinei yɨ. jɨn. Tyi kaan o vitan na nkuvi de ntuvi ñu'un. Tee yoo tanu'u. Iyo ñu'un ve'i yoo jen nkaa o tyi niyo maa. Jin suvi ji vi a tyinei da na'i a tiñu sa'a o jen kun tɨɨn nuu ve suni tyinei jitu iin kaa viji jini ñu'un ñuu jen suu tyinei, jen sa suu... jianini ni a va'a iyo kuva'a iyo nuu nuu da, a... a kumani a... kumani ñuu su vitan tyi ankanta ja iyo jen ya'a sukuan kunini.

Ntuvi sa viji nuu ni tyi va'a ni, ɨjɨn... kuvi tee ni maa ja de nu ka'vi ni viji vi a nuu ka'vi ni maa ja kuvi a, ɨjɨn... sa'a viji tyi maa iyo tu'un i nu'u ka'an o je sɨɨn. Sɨɨn katyi ji yukuan vi nuu tivɨ ni so, ɨjɨn, a sa'a viji nuu ni kuatee ni maa tyi uvi tee ni maa ja. Ntuvi... Ntuvi sa'a viji nuu ni.

Suu va o kuaa kuni o inka ka da tu'un. ɨjɨn... a tu'un iin ka'an inka ka da ñuu, ɨjɨn... da ñuu yatin ityi tya, katyi o. Kue'e tuni nuu tu'un iyo soma ɨjɨn Taji ni ta'an o tu'un maa o jin tu'un stila jen, ɨjɨn, suni va'a diaa nini o ingles axin na da tu'un iyo yatin ya'a da zapoteco, da, jɨn... mixe, da sua a dia, ɨjɨn, jini o ntaka, soma, da jɨn, viji de kumi o maa, so, ɨjɨn... de iin ñivɨ kuvi kutu'va nijian de, iyo kue'e tu'un kutu'va daa.

Ah... ntaka nuu ni yaa so a ma... katie'e ka ñivɨ ñuu ya'a vi tyilena suvi vi a... sɨɨ ka ini ñivɨ katie'e je, iyo iyo ñivɨ da kuatyi ka jen, ɨjɨn, kuvi daja katie'e kɨ... ta'an ka ini daja katie'e daja ka inka ka yaa vi a suu. Da ñivɨ ña'nu tyi sukuan iyo.

Suu a katyi ni kuvi a... jɨn... sava kuu va'a dayoo vi... ɨjɨn... suu kumi ta'an dayoo maa dayoo. Kaji va'a dayoo nuu kuu dayoo, na yu've, na titɨ vixin, na kuñu. da ya'a iyo tiuun maa o dayoo jen yukuan ka'ni dayo sava kaji dayoo kunu va'a. Tyi da kunu nee yuu ntu da xinikɨ iyo mañu nkayu ya'a de. Vi diaa maa da ya'a ni kene da kaji dayoo sava koo va'a o tyi tun ntu viji. A vaji jika jen sun saji nuu nasa vaji jen tɨɨn ini na yuku sava sikuviji dayoo. Su... da va'a te... a iyo nuu maa nuu nee ya'a kaji o jen sava kunaa de ntyinei jika dayoo.

Ajɨn... Kaa niyo jɨn... ityi a na'a kava nsa'a daja kue'e nantiñu. ɨjɨn, maa vii nsa'a daja tyi, niyo ñivɨ ... jɨn, axin iyo taka vitan nakuvi ntu jini va'a ni soma, ɨjɨn... niyo da nsa'a ñunu jen nsa'a, jɨn... da yutun ñantiñu da jin xinikɨ daja. Sava nsatiñu daja. Jen ti... ɨjɨn... a ka'an o tu'un stila arado jin yugo jin na nanika yutun ñan... ñantiñu, jiantiñu jin xinikɨ. ɨjɨn... nsa'a maa ñivɨ maa ja. Da, jɨn, na ya'vi va suu ñe'e da maa ntava da naa sava nsa'a daja da... ɨjɨn... ñunu daja nika jin da jen a vii ka iyo ntañu'un. Kuvi da iin xixi kunu tyi sa'a maa daja isa daja jen sa'a da so'o da sa'a daja. Nijin daa tyi maa jen kuatyi... ɨjɨn... iyo jen nijin da maa nuu vijin.

Iyo tan jɨ... iyo da kanal television kene... ɨjɨn, sa naa ni den kene tan da nantu'un ka'an dayo ityi tya'a soma ntu iyo tuni kanal kuvi da kene ku'va katyi o koo va'a nee ɨjɨn... suvi va ɨjɨn... kene tyi ntuvi vii, ntu naa ntia'an na koo, ntia'an na kokue'e jen katyi o kue'e tuni kuitɨ vi a kuni o, soma maa ti'in, maa titɨ ni tu'un ka'an da ntu kue'e ka'an daja nu.

A ta'an ini daja, tiñu ta'an ini daja kuvi a su tiñu satiñu nuu ku'u. Iyo daja jiakɨn itu, iyo daja kua'an. ɨjɨn... kafe da nasa'a, noo daja. Yukuan vi tiñu ta'an ini daa sa'a daa. Na iyo inka ka tiñu.

Tiñu... satiñu kuaiyo ñivɨ kuvi, ɨjvn... a nututu ajan ñuu tun na ni tiñu ñuu kuvi kiji naka'an na tee nee tiñu da jen yukuan satiñu kuaiyo daja. ka'an suu tu'un stila ka'an o maa ja tequio soma, ɨjɨn, sutiñu nututu kuaiyo ñivɨ ñuu vi jen satiñu daja. Tava daja tyinuu tiñu vi yoo ñuu daja tunaa iin tiñu ve'i kuvi ji.

Suu tiñu kuvi ni sa'a ni vi a kutu'va ni kunu ni tyi vii kuvi yujin, yukuan. De a jie'e a viji ma ti'in so va kutu'va o de a kunee o kune'ya o nasa sa'a da ñivɨ maa ña'nu ka ɨjɨn... Suu najiee va kuvi ni kuni ni maa ja tyi. ka sava naa ja kuni ni va kajie'e ni, vueno, jianini ni a va'a de a kutu'va kuni ni.

Suu, kua'an da kene daja kua'an ke'en tiñu sa'a, ke'en tyu'un, ke'en ɨjɨn... nku kue'e ñɨvɨ kua'an nejika ne inka ka ñuu ne yata nute axin maa Ñuu Ko'yo ya'a soma ɨjɨn, kua'an daja ne sikɨ da kuaan daja sava ɨjɨn... ni'i daja xu'un kuteku kuya'vi daja jen ɨjɨn... sa de teku ñɨvɨ ve'i daja ɨjɨn... kua'an vaji daja ne iyo da iyo kaa iyo daja kua'an ka sɨɨn su. Sukuan kene daja kua'an.

Su a sa nsikua'a ni tyi su a va'a vi a ta'an ka'an ini ni kuvi a ɨjɨn... ka'an tee o tu'un... tu'un xine'e daja ɨjɨn... suni tu tee o ɨjɨn... na tu'un stila a tu'un ñuu savi so su'va yukuan vi a ta'an ka'an ini ni. Soma sa nyɨɨ ni ɨjɨn... ve'i sikua'a tyi ɨjɨ,... tu... tu'un ñuu stila nkatyi daja vi yukuan vi a tee ni jen sɨɨ yukuan va nta'an xa ka'an ini ni.

Ka'an ni, jɨn, nuu vi nuu tu'un. So ka'an ni ka tu'un ñuu savi jen ka'an ni... ɨjɨn... xine'e ni tu'un ñuu savi nuu satiñu ni.

Suu ka'an ni a kumi dayo maa dayo nku'va dayoo tɨɨn, tɨɨn o nuu nute xeen ya'a tyi ntu nute va'a kuvi ji. Tun ntɨɨn ñivɨ nuu jun de, xinɨ'ɨ jɨ ñivɨ jia'ni jin ñivɨ tun tu kene ñivɨ nuu jen. A sa'a o kuvi a kumi o maa o ma ku'va ni. Ko'o tu kuvi o ko'o o maa su yaku kuni ko'o sava ntɨɨn o nɨ.

ɨjɨn a sa'a daJa kuvi nute noo, tyu'un daja majan ini kisɨ ka'nu jen da jiaxi daja noo, sava kene nute tyu'un daja, a vixin nuu ju. Jen... nee je kue'e kivɨ nee je sava ɨjɨɨn, kajie'e... kitɨ maa ja naa ja kuvi jen, sava ji'i daja maa ja tu na iin viko, sa'a daja. Su na'a xinaa ke'in kivɨ nee teyu. Da tee yutyi, nasa katyi o, jiya ja aja, nee jiya je sava, a nkuvi ji de kanta kivɨ, koo viko tun sukuan sa'a daja axin nute kuijin na. suni yukuan vi a jene da yavi jen tuni jiaa yavi jini da a nasa iyo ntiavi nijia de jiaa da jene da yu'u nuu ju kene daja iin uvi na'a yukuan. ɨjɨn... Ke'i daja nuu ju na jika jen, kajie'e daja tyu'un daja na, ɨjɨn... natɨɨn na tyu'un daja kaka je da jin jen. Tyu'un daa maa maa nixi, ke'en daja tini xii jen. tyu'un daja nu jen yukuan. kajike'e je jen suni kaji jiya jen kajie'e kene nute , nute yavi yukuan jenm xatu kene nute kuijin. ]Suni ji'i daa maa viko iyo axin tyi tu saa ini na iin tiñu sa'a ki da nuu kuu ji. Suni, ji'i daja iin ñeji, iin uvi nijin nuu saa va nake'en ini da.

ke'in nuu ñuu vi ni suu a maa nee a yu'vi kaa vi nuu nee tun maa luli ni jen... maa nañu'u niyo nuu, nita'an kanta ñuu sa jen, yu'vi ni tun nee tuun jen tuvi ni ntu kene ni tyiji kee ityi. Nee kɨ'ɨn ni jin ñivɨ ña'nu tyikei sa jiaan ni tyi yu'vi ni.

Nsikɨ ni na, na yuu, na yutun na na'a yutun nitakaa ni. Ntuvi niyo iin maa sikɨ ni sukuan kuaiyo vitan tyi ke'en daja kuya'vi a sikɨ de vitan... de da sa ña'nu ni tyi ma a ña'nu ni vitan jen ɨjiɨn suni, nitakaa ni na'a yutun ɨjɨn maa nta'an ka ini ni sikɨ ni kuvi palatiyu kaan dani iin a sikɨ dani yutun vi ji jiani daja majan jen tyiso nijin daja inka yutun sikɨ jɨ jen kaan da yavi sava sava yutun yukuan yoso xini yutun iñɨ nityi ɨjɨn yoso dani xini i... iyo yo xini ah yutun yoso nijin yukuan jen jiko tiyo dani, jiko tiyo dani va nee vii vii maa va'a vi yukuan nuu ni maa vii nkuvi ɨjɨn. A nsikɨ ni yukuan.

Suu ve'i sikua'a tyi vii de a iyo nuu nee a kuatyi iyo vii teyu ju, iyo vi ito jo iyo vi. Na iin nuu ñu'un nantiñu daja suu va'a de sukuan. Vi a iyo nɨ'ɨ da yukuan jen sava kusɨɨ ini da kuatyi axin kusɨɨ ini o sa , este, sikua'a o. Saa ni de nuu satiñu o vi ji suni, koo vii ji. Vii de a iyo nɨ'ɨ ini jin sava, tun ve'i sikua'a vi ji, satiñu on majan, suu vii de a iyo nɨ'ɨ. Va ne jiaa tuvi da ito yukuan da, teyu yukuan da sa va. Axin na iin teku yɨ'ɨ ve'i sukua'a. De teku vii vi ji suu va ne kusɨɨ ini o iñɨ on ini ji.

Sa'a ni tun ku'vi ni de nuku ni na yuku ji'i ni xi'na jen tun ntu kuni nuvi va'a ni jen su kua'an ni ve'i satatan iyo saa tun na iin tatan viji katyi daja tuvi daja yoo kuaa vakuna kuaa... kuaa suu, suu da yukuan kuvi a jikan daja a kɨ'ɨn on nuu nee daja jen jia'an dani ve'i yukuan jia'an ni ve'i yukuan sa va Kani daja tatan nu'u jen ntu kuvi xeen ni su tun iyo tatan de kani daja nu'u tun ntuvi de ne Nijnuu jinu ni kua'an ni tyi yukuan vi nuu ni'in on ñivɨ satatan de taji daja tatan tyi suni kumani tatan ve'i tiñu ya'a.

A tu'un jɨn.... kaa va'a kuvi a katyi daja nee a saa ñankava ñuu ya'a jen nkanta'an da ñivɨ. Ñuu ya'a ñuu xini yuku ya'a jin Ñuu Nunuma, nkanta'an daja. Ne Nunuma nee da ñivɨ ñuu ya'a de soma, nkajie'e ñivɨ ñuu yukuan Ka'an daja jie'e ñu'un a katyi daja a ñu'un daja kuvi Nunuma jen ntanikɨn daja ñivɨ ñuu ya'a de, suu, ntu kuni tan daja kene daja tyi maa ve'i daja iyo jen nkajie'e da ñivɨ yukuan teñu'u daja ve'i ite da ñivɨ ñuu ya'a jen, suu ntu kutu ni ka nku kue'e kuiya, yoo kuvi sukuan jen yoo, axin kuiya ntu jini ni tyi ma nexi'na tuni kuvi ji jen, sa... nkene daja ntuvi ka kunei ini daja nkene daja jen saa va ñankunee ñivɨ ityi... Santo Tomas Ocotepec ya'a ñankunee. Ñuu Nunuma nkuaan jen nkinoo ñu'un yukuan nkuñuu daja tyi nee nuu kaa Yuu na'a kitɨ kuvi yuu nsukuan nani, jɨn... Nenu o, nkuvi ñu'un ñuu ya'a de ma jie'en a tuún tixiin va nkuvi a nkene daja jen, suu sukuan nkuvi sa nkajie'e daja ñankunee daja maa tyiji ñuu ya'a nuu kaa ñuu ya'a ntañu'un. Ñankunee daja ni jen yukuan kuvi nuu. Nee daja nentañu'u sa de sa ñanka nkanta ityi nkanta ñu'un nkanta kuaiyo a ntañu'u suu kuvi kuvi jen nkukue'e. Iyo ñuu ya'a so, sa nee maa yaku da ñivɨ tyi suu no'o da sa ñankava'a ñuu ya'a.

A ntañu'u tyi ntuvi ka kitɨ ini ni so sa luli ni, tyi na'a ni a kitɨ tuni ini ni, na iin a ka'an daja nuu ni, jen ku kitɨ ini ni ku saa xini ni de koo a ntañu'un tyi ntuvi so a maa kitɨ ini ni vi a nkatyi daja kunee ni ji tee katyi daja kunee nu jin iin tee ya'a nkatyi daja nuu ni jen Nuku daja tee maa a kueka kunee ji ni jen yukuan vi nuu nkitɨ tuni ini ni sa, ka'an daja nuu ni sukuan. Maa tiñu kitɨ ini ñɨ'ɨ ni va ne tekaa ni ñɨɨ yu'u ni jen ka'an xeen daja nu'u jen kitɨ ka ini ni, sa ka'an xeen daja nu'u so vitan tyi ntuvi ka tyi a ninu ini ni a nkuvi a kitɨ kitɨ ini o tyi kuvi o tun sukuan sa'a o.

Iyo tiñu sa'a da... da tee su... tiñu sa'a da tee kuvi a taji daja nuni... ɨɨ... sava jia'a ka da itu daja. ɨjin... Su tiñu nuu ku'u kuvi a sa'a da maa tee. ɨjɨn... Nee da xi'na katyi maa da tee ni satiñu nuu ku jen da ña'a a nkinoo vi'i de kuvita tyi a kua'an sakayu jin ntuvi ka, ntuvi ka satiñu... nee nu'un tee je nee nu'un ña'an tyi nkajie'e daja sa'a da nuvi mmm nuvi nuu sa'a ntaka dani. Nnn. Sava tyinei ta'an daja.

Suu kuaa katyi kɨ'ɨn ni jen suu jie'e tu'un... tu'un na'vi. Jie'e, jie'e tu a ntu vi xu'un je kua'an daja. Jika kua'an daa sava, ɨjɨn... ni'i daja tiñu sa'a jen ni'i ka xu'un. Teku daa jin yɨkɨ ve'i daa.

Mm... Ka'an ni tu'un ñuu savi jin da ta'an ve'i ni, da ta'an da sa... ja... ku'vi ni, da ku'va ni, da ta'an ñui ni. Tyi da jɨn... ñivɨ jika ka'an jen su... tu'un stila ka'an dani de koo tu'un ñuu savi ya'a tyi ñuu dani a vi nuu. Ka'an dani maa ja. Ka'an kuaiyo dani tu'un ñuu savi ya'a.

Suu, kuvi ni kɨ'ɨn ni da yu'u nute ka'nu. Kuni ni da nute yukuan kuni ni. Axin, mmm, da tyi ñutu'u da, suni kuvi ni kɨ'ɨn ni da yukuan so, ɨjɨn, jia'a ni tyi jia'a ni so... ɨjɨn, vi sa jia'an ni kunini da yukuan vi nu ta'an ini ni jiku nuu ni.

Nasa'a dani tyi yu'vi dani soma jiankuiñɨ dani axin jiankunee dani. Ntuvi... naa... kuvi tyi iin nunuu ni vi ji de kua'an jia'a ja. Su yu'vi tan on vatyi kajie'e je soma, ɨjɨn... Na iyo jɨn da ve'i nasɨ axin... ɨjɨn, na iin a tuvi kanta de kaxin jin o. Da kava ya'a ni kuvi a kumi o de ntuvi lintu tyi tu, jɨn... detun nee taya ja jen tu kajia sa'a ñu'un taan suu lintu so kuiyo o kune'ya o kuiñɨ ni jen, ntu naa kuvi.

Va suu tyinei ji detun n... maa jie'e a kua'an sama iyo jen... ɨjɨn, nsuvi ka da nu'u ña'nu kune'ya majan jan tyi ñivɨ sutyi kune'ya majan jen suu nito daja jen ntañu'un ntañu'un jini daja kuaa ɨjɨn... sa'a da jin da kaa nityi ya'a jen suu, tun nkuvi nityi ka su, jɨn... maa tuku daja ni jini sa sa'a daja jen, ntaka ni ñivɨ kuantiñu majan jen suu tyinei ji.

Ta'an ka ini da... da kaa kuatyi ka... ka.. kua jinu ini ityi suu kaa kuatyi ntu ta'an ini ni kaa na'nu tyi nava ni va'a jen ta'an sukun, ta'an ya... ta'an sukun ni, ta'an yata ni sa'a ja de koo ka kuatyi tyi vii kaa jinu jun vitan kaa jinu ini ityi jen ta'an ka ini ni majan.

Suu, kuvi sɨɨ ini ni ne'ya ni da ñivɨ, ñivɨ ka'an va'a, ñivɨ ka'an jiaku, ñivɨ ka'an vii. tun... xeen ka'an ja kanaji jin suu ntuvi, ta'an ini ni majan. Jen sukuan, va suu sukuan kuvi ji kaa vitan sava ɨjɨn... Ka... Ka'an va'a o jin ta'an on.

Nuu ya'a tyi jia'nu ita.. ita na'nu, ita kartutyu, ita... ɨjɨn... ita yola, ka'an dani inka ka ita a tu'un stila nani ji gladiola. Ita... ka'yu, ita ita ta'nu viko, kue'e nuu ita kene ya'a, sa'a ni tun, ɨjɨn, taji o ita kuaan jen suni kene, yaku vi kene su, kene sukuatyi suu kene jen ya'a.

Su, a sa'o kuvi ya'a, ɨjɨn... ke'on nuni ñuva'a jen ɨjɨn ñuva'a ja ini ñuñu de nee je nee va'a yukuan je ke'on maa ja maa tyunko o va nasa a kue'e a yaku kuvi o ta'an on tyu'un maa ja ini kisɨ jen ɨjɨn tyu'un nute ɨjɨn... tyiso maa ja nu ñu'u, tyu'un o yaku kaka nuu ñujien kunee o de yatu sava kei ji kei kaan daja ɨjɨn... ka nee soko vi ka nee suku saa... kaka yukuan tuun jɨn... jin ñu'on kuaa tyu'un o maa ja. . Nku kue'e jen suni sa kuii jin ñɨ'ɨ o jen kuvi tyiyo'o jen ka'o ñɨ'ɨ maa jen... ɨjɨn tu nkuvi ñɨ'ɨ va je kɨ'ɨn o ji'i nuu niko o maa ja. ɨjɨn Nee da xi natyi niko daja maa ja nuu... nuu yoso de kuvi tatyi tyi iyo kaa niko maa jen, ɨjɨn kɨ'ɨn jɨ niko maa nuu kaa yukuan de kuvi ji ñu'un ñe'e je tu nkuvi ñu'un ñe'e jen ɨjɨn katu o xita, iin iin xita va katu o xita tee o nuu iyo jen sa va'a iyo o sava vii nantee je... iin katu o sava naa tyiji ini vi tan... xita tyu'un va'o de ɨjɨn... kaji... kaji o maa a kaji sini o a kusama o a kuxini o su, a iyo xita yukuan. Kuni sa'a ni tɨɨn jɨn... sa'a o xita xe'en tyi o xe... tyi o xe'en jin teya'a nuu xita je kaji sini o. Kue'e nu kuvi sa'ao jijɨ... jin ñujien sa netu iyo jo xi kuvi sa'o xita iin tu kuvi sa'o na i... ɨjɨn... ka sa'a o jin ñujien o tu a kue'e iyo vi kuvi sa'o maa ja kuvi sa'a da siuu kuvi sa'a da... tyu'un daja ñujien kua nuu... nuu yu've nuu sa'a daja kue'e nu kuantiñu da ñujien o soma a xita va tyi sukuan kuvi xita.

A sa'a dayoo a kojiñu'u dayo nuu ñivɨ ña'nu kuvi a ka'an o ñivɨ tun nakenta'an o iin ityi, axin tu'un nee je nee ni iin ña'an ja sukuan. Nenu kua'an o suu, ka'an o maa ja. Ka'an vi o ka'an vi tan o ka'an. Tɨɨn o na aja tu kuvi tu'un tu nku vivi. Ka'an jika o soma. Ka'an vi o nuju ka'an o. Tonii, ta'nu, tonii, na'nu, tonii xixi, tonii ku'vi, tonii nasa kuaa, nasa kuaa ta'an kuvi jin tee sukua'a kaa sava. ɨjɨn, Kaji ni ñu'un nuu ju. Kaji ñu'un nuu, jen, Susukua'a na xine'e o a kuatyi sava kujiñu'u tan koo. Tyi, tuva'a ke'en o ka'an o ñivɨ ña'nu. Ka'on, xito. Ka'an o xixi. Sava axin ta'nu, na'nu saa va. Ka jini o va sukua'a tyi nkuvi a katyi o tonii. Ni katyi o jia'a o tyi, ntuvi a ka'an ini o va tun sukua'a ka'an o.

Vitan tyi jɨn... sa'a daja ve'i ñuu ni ya'a ve'i no'o sa'a daja vitan jin no'o ke'en. Ntu ka vi yɨ'ɨ ni ntu vi tyi vi iin no'o ke'en daja nuu ve'i kuya'vi nee jia'an ke'en daja. Da nantiñu jiantiñu daa jin ɨjɨn... ve'i nama sava kuvi va'a ve'i daja nee ityi yata tyi nee ka xinatyi jɨn... vi itɨ ya'a daja. Ve'i nuku maa daja itɨ, nuku maa daja yutun, nuku da ve'i tya da vi daja axin ve'i teja kaa daja, yutun nta'vi daa jen tyiso daa xini ve'i da xii jin ka vi daa. De kuvi ka tyi nsama iyo.

Tun a ne'e a ni ka, pelikula kuvi nu, television, yukuan vi maa nuu ne'ya ni axin nuu selular na tuun ju kuvi ni jen na'nu kuni ni de ne'ya ni. Soma ntuvi ni ta'an ini ni kune'ya ni a kunee ni nuvi nuvi kune'ya ni maa tyi iyo tuni kuitɨ sa, ɨjɨn tun nkuaa jen kanta i a ta'an ini ni jen nee ni ne'ya ni. Nɨ'ɨ jen kixin ni. Kuvi katyi o kune'ya kune'ya ni suni ntuvi ni.

A ta'an ka ini ni sikɨ ni kuvi voleibol, ka'an daja tu'un stila, a... a sikuiko tiluu nuu ta'an on. ɨjɨn... Yukuan ni... tyi ɨjɨn... a ka'an daja basketvol tyi ntuvi ni nta'an ini ni maa ja tyi... ɨjɨn tun jinu ni jen va suu yata ni yukuan sa'a vatyo sa'a yaji yata ni tun nkee ni nata'nu ni saa va ntuvi ta'an ini ni sikɨ ni maa ja.

Nee nuu ñuu sa'ma ta'an ini ni ku'u ni. Suu ñuu ni ka da xiyo ntu ta'an ini ni ku'u ni yatu. Maa xiyo kuvi a ta'an ini ni. Da xiyo vi va vi de a ku'u ni maa kuni ni. iin ñu'un ni da sa'ma kokun u tyi maa tuku vijin jen suu nuni da sa'ma kokun ni a sa'a va. ɨjɨn, nasii yata ni.

Nuu ya'a tyi vijin tuni i. ɨjɨn, viko jo. Kanta viko nu nuu ñu'un tun. Nakasɨ nuu nkanii viko jen, nee nuu ñu'un kaa viko kuaa ne nee nuvi tun nkajie'e savi. Vijin jen, ñuu vijin vi soma vi iyo kuun tun ve, katyi va ne'in vi da yukuan tyi a va'a a vi a vijin tyi ntu vi ja nuu yatyi o. Ntu kuiin yɨɨ yatyi o.